<noise> ije oge lọọ ogweeye nna awẹa ẹnun ke je a adan ka biije noo dee yọi yuwọ akwọi bi gii nẹchi ọda duuuu n'ije chiko ya abọọ a, ekaa gaa miu kardi ami ucardi, ekaa gaa lẹchi la alẹchi la, ẹnoo need ẹnkpọ okwiye akw'ije kunuu aku tẹchẹ, ẹẹnoo need oyi ai j'ije kunu t'ẹchẹ akei je boobu. Inẹchi ẹga naa ke biọchọluwọ nyọaa ọọ ọyi kọluwọ nyọ aa oke inẹchi noo ke lọfu loyia'n. Ije kuwọ aa agee ju machin ọọ umooto gee gẹga doodu noo yọa chẹẹ ake le la chẹẹ ake l'ọchọluwọ nyata, abaa ke l'ọchọluwa nyataaa ije ke biyo gweeye wa bọọa amanlin adan k'ije ai ke yọn Anaa kwọchẹi kwu bi giinẹchi ekaa gaa l'ucardi biwa, ije o miu cardi o yọn. Gbọbu kaa koi biyọchọluwọ giinẹchiaa maybe awọ noo l'umachin ka bọhiyọn ọyinọọ ke lẹn then ije naa ke gaa bi gaa chumachin giinẹchi ẹga naa gaa biyọchọluwọ nyọ a. Ije ge l'ogweeye gboo okee ije nyai yọn baabaa anaa koo lọchẹ maa l'ije ma kw'ọchẹ be giinẹchi a ekaa l'cardi bi wa ijo l'ucardi iyọn, ijo lẹchi kee le kwọchọ luwọ oje oyọn ijoi lẹchi ke le likpẹ kee lẹchi lọọ koo gwa oyọn, t'ije kenkpọ okwiye oyọn ije k'oyi okwiye oyan, elẹchi ta laa kaa koi la oke yọn oliyaa ijei yọn ogweeye yọ glaaa? Ije ge l'ogweeye oke lẹga n'ije ike l'ogweeyen ẹgohi duu, abiije maybe alọ gaa anyọ gaa l'ọnya ohuọ ọtu ei lẹ ku tọọlẹ mẹmlije kuwọ, ake kpọtu chijea kije a yaẹ naa nyọ gaa l'ọnya nyaa huọ ọtu a, ọnya nya ga mẹa ogboo yuwọ ẹliiw'ọtu. Akee biijen ọnya nya ike lọfu luwọn abaa ke gaa l'ije biaa ọnya nya luwọ lẹ, ọnya nya ga mẹaa ogaa gboo j'ọtu nobi gaa. Ije ijogweeye ije kei j'ọtu nobi